ഇ അവു വകേസന്ദു ഐഥല അഥല പ്ലന് മല്ദന। മല്ദു ജദ തിമേ തുവോന്ദു ഇല്ലന സര്രി അഥു। പ്ലന് മല്പരേ അവുല സേന്സ് ആപുന്ദു ഏന്കി നേനേപ്। മല്പേല ലഗേ ഓല ലിഹ്തു നോഉ ദേസ്തിനതിഓന് അല്ത। ഏക്സ്പേരിഏന്ചേ ചുല്തുരേ അവു പുര ഏദ്ദ അനു മല്പോദു। അല്ത വനസു അല്ത തിന്പിന സ്ചേനരി പുര തുവര। മഥ ശോകവു പിഛോദ അന്ദ ഏദ്ദ തോജുന്ദു അക। അല്പ ദദ വന്ജി നിഛ മല്പുര അനേ വിശയ ഉന്ദു। ഇക്കു മല്പരേ ഉന്ദു പ്ലനു ഇഥല ഫമോഉസ് ലന്ദ്മര്ക്। ഇധ ഉല്പോല ന്ദ ഇഥല അദ്വേന്തുരേ അച്തിവിത്യ് മല്। അര ന്ദ ജിന ദന സ്പേചിഅല് അല്ത ഥിന്ദി ത്ര്യ് മല്। പര ന്ദ ഏക്സ്ചിതിന്ഗ് തോജുന്ദു ഇത്ഥനേ പ്ലന് അല്ഥുദു। സ്തര്ത് മല്പോദ അവു ഇ ദേസേര്വേ മല്ഥുന്ദു ലോവേ ത്രിപ് അനു।